हैने तोहरा जहनी माजा पाटी देसह । हैने कस्का कस्का तोहार थाह हसउ याते गेले एस्नक पाटी हसइ वाते गेले इतुरा पइसा मा लगानी हतइ । इतुरा मा हमार खर्च टर्तइ इतुरा पइसा मा हमार पुगताइ इतुरा जाना मन्से बलाउ के । जहाँनी माजा तोहरा देसहा पाटी <noise> नाही त मुइ जनले तोहरा दुनु जना मिल मिल के सोच साहा कि कथी । रात भरी <noise> जहनी माजा देसह जुन फेरी तोहार तरिफ कर्सउ इ पाटी देली । हइतेरी का जहनी माज से तोहरा देइ । जुन फेरी तोहरे तारिफ जहनी माजा फलनावा हुनुका देले पाटी जहनी माजा फलनावा डिस्कनवा देले पाटी । पुरइ सब जना क मनवा मा बसला इ पाटी क लागी हैने कसका सुनाउन्ता मोरहु के एसनक माजा मुहु देवे चह्बही एसने डउल डउल पाटी <noise> कहावा कथी कहावा कथी कह के सुना देन्त मोरहु के र सर्सलाह दिहे मोरहु के हउ ।